A dafa anigny ambonimbony avao gne moraly amin'izany, a ala mingitroky zany da mizigny, minday amesa signitry amin'izany da minday torche, mila hazavagny manko agnatiny agny, da da minday botte satria gne tany mety tsy atokisagny mety misy vatovato akonan'izany.